Ka bendeghe, Nnyen ome aye-em mfa ta-a nkue. ta-a nong nkue, obasi abha nyangh-m erong, Mbako ndum mfa. nji-abhon. nka kuri etek nse-ome. <noise> nji abhon nkak mfa ka jen nnyen ome adu mfa, nse owe adu mfa. nnyen owe adu mfa, Abharji me erong aki mfe. Mme erong nkue mfa. Mbiri mese de-e njim nyem ome akach ano. Ncha mfa erong nko ndum. Mme eyebhim eti-eching nong ndi ano abhat-nji. Nji na eyim-m. Kpe jen nji iyima mfa. ndingha me se mme mmon-nsi. nne anyin ochot nchot na mme nyi aka nob mme mbe-efub ka jen erong nyia finerong. so nji na eyimi ano nkue mfa.